Ny karazana voninkazo fantatro indray an: Misy ny raozy, misy ny lisy, misy ny tanamasoandro, ny antiorioma, ny hortensià, ny zakarandà.